ماليزيا لانها بتعيش فيه شعوب مختلفة زي الهنود والصينيين كل ناس يمكن يكون عندهم مطبخهم وطريقتهم في الاكل لكن ممكن يشتركوا في حاجات عامة زي الرز واللحوم والاعشاب البحرية لكن في الغالب كل ناس بيطبخوا بطريقتهم براهم